اکتوپوس، یا هم هغه اختاپوس، یو ډېر هوښیار سمندري ژوی دی. دا مخلوق کله چې له خطر سره مخ شي، له ځان نه یو ډول تور، رنګه مايع یا "لاسې بم" لکه رنګي لوګی باسي. دا شخړه کوونکی مايع دښمن ته د لیدلو مخه نیسي.